أقدم هواياتي هي القراءة والرسم وال-ال-القراءة، القراءة أقدر أزور المكتبات أو أشتري كتب من الإنترنت، أما الرسم أأدر أخصص ليه وقت في البيت، أو اشارك في ورش عمل كل هذه الأشياء بحبها وكنت أفعلها.